Ujun nomenchi'a jun kutu, kutu chen anuu ña uin ianken namen ujun nujan nunujan nomechia xhinriu ujun koin koin cariñanre nduña ihó, ihó ndakache un ndukan xhein xhindian njeyenngue yo'o kin ndavaña ñakoijo yee jandió, kuu iin anka xhinió ujun ujun nujan nu kanrion me'e kariondo kitan namento na hé.